Mebɛpɛ dɛ mibenya sika beberee akyɛn dɛ mibenya mber beberee <noise> osiandɛ mowͻ gyedzi dɛ sɛ mowͻ sika ndɛ a, mubotum mayɛ ndzɛmba beberee wͻ mber kakraabi mu. Ntsi sɛ mber mpo nnyi hͻ mma me a, na mowͻ sika a, m'enyidoadzehu a morohwehwɛ no, <noise> mubotum ayɛ na me nsa aka ndzɛmba beberee wͻ mber kakraabi mu. Mubotum enya ber, <noise> nso munntum nnya sika wͻ dɛm mber dodow no mu.